'Ngo nej rasun ránj sun kwenta 'hiaj nej rruhua tukua ñúnj, chá únj min 'ngo nej sartín kwenta chuhua kara' kwenta chuhua kunun, ránj sun nej chio ránj sun nej kuruj kuruj hio'ój ránj sun nej 'ngo chuj, ránj sun nej 'ngo siu ránj sun nej rasun nej ta ro'min 'ngo chuj, ni'ñan kwenta kiri'ñanj nej 'ngo 'ní kane, chuj ni'ñan kwenta kiri'ñanj nej 'ngo kan asij tiempo ruku toj, sa ni'ñanj akuan' nin nej nej 'ngo olla ki'hiaj nej 'ngo olla kaka' ni'ñan kwenta kiran sun nej kiri'ñanj nej kwej, ki'hiaj nej 'ngo kantu kiri'ñanj nej kan kiri'ñanj nej, nuta bé kwenta ta ni'ñanj 'ngo olla nej sartin ni'ñan kwenta nari nej chruj ni'ñan kwenta ki'hiaj nej 'ngo sopa, ni kwenta kuenta kuta' nej rasun ta ni'ñanj nej sartin bé ta min si ránj sun nej ngwii chana, rruhua chiñán únj 'ngo nej chuj 'ngo nej kuruj 'ngo nej sartin ni bé ta min si ránj sun nej, kwenta kwenta kiri'ñanj nej kwej kwenta ki'hiaj nej 'ngo nuta nej, kwenta nari nej 'ngo chuj bé kwenta ta ni'ñanj nej sartin nej, olla nej nej 'ngo chuj nej 'ngo kuruj hioó nej 'ngo siusantoni lí, bé ta min ránj sun nej.